Mushada dadana naya latun duya ahursal naya latun duya ahursal naya aliku mota unu kataku naira mtugu naira mtugu jan duya adakwa mota manaya hiya daga divu siya utumku kafin karfi kumu naya ashili ufomku kafin kafin mtugu naya sukuku manaya asipuda kuma kuya abura mai alilauta abanku duya mbu kuji kau dugu susuku dandana manaya adani manaya adani mota anu shuduwu ku manaya alikwa naya aburya naya asun iri mota yidudu kumai ama banku dam kujiyi jirki dam jan du mdu abu duri mota abakudam mota kujiyi bankudam jangu sukuku naya dandadi iviri burya aku kataku burya motani kataku burya kwa naya wadiyar naya sukukar ya shabiyar zauzau shabekuda zau ma naya aga damuwa mai naya aga sukuku mal naya aduga kurmai naya adungakur mai aban duyar aburya aban duya aburyar layi abankuja harviri ashina iju ga kauri ya ija fobaka anuju jufobarka anu iju musha ijufobarka ijufobarka musha musha kugu aduwanal kuju aduwanal musha sai giyu bathuka chumai fa sai giyu bathuka chumaifa taka kuju wanyi iviri pida kija duwanai musha ku iju aduwanai musha ku iju aduwanai musha sukuda kuba na iviri dungakur ku ijur wanda iviri pida iju wanda iviri pida namur natsu ku iju wamur lapiya. Iju wamur lapiya mushada iyufobarka ijufobarka sai du bathuka chuba mafia ijufobarka musha ndugu viri shina krishina ijufobarka viri shma ijuforbarka virishina ijufobarka naya kura sun samani abura sunsa mulanuya ashina kumai ama ijafobarka shina mdugu foriyi arkwa ga huryu ashili fungku iju fobarka daliligu zzupuyaku ijutobarka ku iju awanyi sa’a ku iju adawaryi ku iju adawarna musha ku iju adawanyi musha iju adawaryi musha ku iju awanyi lapiya ku iju wanyi lapiya ku ijuwan lapiya ku iju wan lapiya saigiyu bathuka chumacha sai usyu sai usi anugu sal usu anugu sai usi anugu sai usyu sal faobarka gafobarka gafobarka ijufobarka ijufobarka ku iju achiwanayi musha ku iju aduwanayi musha kiju aduwanayi musha mji gu umtagu mjgu iviu ki iju aduwanada ki iju aduwanada tukumu mushada tukumu tukumi mushada ki iju duwanaya gabadaya ku iju aduwanayi ku iju awanyi sa’a ku iju apahunayi lagu ku iju apahunay lagu kiju apahunayi lagu iju aphunayi lagu iju apahunayi lagu. Japahunayi ha mushada sai giyu bathuka chuba mai unu musha naya hurya naya kura fuliyar dugu inki daburi ki naya suniburi dunyari alawul ashina mai kija ashinaku ijufobarka anu iju sai dumurbatha chuba mai sai mur awusain sal murawusan chuba mal sal murawusa in sal murawusan sa muranafi barka sai mura wussibarka sai mura wussi barka usim musha usim musha usim musha usim musha iju fobarka ijufobarka musha ijufobarka musha ijufobarka musha viyiri shinaku du iju ahumul ashili ashna ku sai mura usiya iju sai mura usi iju sai mura usiya iju sai mura usi iju sal mura usiya iju sal mura wusa iju saimura wusiya iju sai mura wusiya iju sai mura wusiya iju sai mura wusiya iju ma viyikudu mura mai aliguju mura abathana iju ijurmur lapiya mura aluthana igurmur lapiya mura alathana ijukmur lapiya usiyamu musha usiyamu musha ijufobarka ijufobarka ijufobarka ijufobarka musha ku iju adawaryi kiju adawaryi mushada kiju adamaryi mushada viyiri shiwaku ijuadawryi mushada sai giyu bathuka chubamai tiki naya naru bul ban dam sal duya bathuka chubamai jataka kudu ijuku jansurya kidujuku jansurya agabur ahaga sunya jan surya kuku ban dam duramarya suwayimai.